Sokalaatõ om ka sääntsit, minka kakaosisaldus erines. Ja midä rohkõmb kakaod, toda mõromb. Aga om ka näütüses piimäsokolaat ja valgõ sokolaat ja nuuq ommaq tavalidsõlt umbõlõ makõq.